Pues tiül ngic ajüc xowayey uj exquiej anoc cüet per nadam ajlüc tuan jüm jümb tuan ajlüc tinguic aj win ajmond anoc poj nadam poj nguiey ngo majiür ulejiey ajiür ajmond alumb atuquiey ajroc tiül yew tuan jc tuxi xowayey tuxim ajlüc tuwan tiül ngüc tuan ajlüc anoc juch cawüy micawüyinguic xonajnej cawüiquiej nipilan wüx asapüw ayacüw tiel ümbiümüw para majawüw eporque xonajnej lujoguiey nipilan tuan ayac teumeaats este nipilan janajiür este carro ayacüw tuan tiel c alonoc ajlüc xilan tuan tilestetiül nguiüc aaguay xonawet inunij anoc nadam nadam giay ngume ajmot cüet casirredóndan atuqiey almajiür e pues ujquexo xonadam iombas ajmon najpozs atujiey ombas uj quiej neáwan giay ajtiül ndiüc ngu misol cüet almajlüc tixim almajlüc este joj minüc neojüchuj más cuchijch quieüchmiquij ajüc ajlüc nadam quic y ajlüc üch moiquij.